Fanasagna tagnana, lomegnanao tagnananao igny dia asiagnao savono. Kosikosehagnao ake savono na andrarahagnanao ranon-tsavono. Izy vake aminjay kosikosehagnao agnatignatin'ny ratsan-tagnana jiaby igny kosikosehagna aby. Izy vake kobanigna amin'ny rano madio.